די ראלע פון מזל און אנקומען ווייט. איז אז ווי א מענטשס מזל, ווי א מענטשס מזל נעמט אים אזוי קומט מען אן, און דערגרייכט מען ווי מ'וויל. און, ס'דא מענטש מיט ווייניגער מזל, אפאר מאל וועגן דעם קומט ער אן ווייניגער. און ס'דא א מענטש מיט מער מזל וועגן דעם קומט ער אן מער.